Kolontsainan'ny Etazonia a, <hesitation> be fangaro loatra manko izy io, ao Japon, ao <hesitation> Afrikanina a, ao Indonesianina. Maromaro se mako fa tsy tody tanisaina eo aby manko izany.